﻿Beitu abaana ri- ritandika rijandika nkaiziba oba nkenyanja, yeija nesembera mpora mpora paka obu ekakimazireho, iyo sembera iyo ekira muno kusembera mubwiire bwenjura, then omusana obu gukuba gwiizire mwiingi, aho eri nosobola kugamba ahari best tigakabahoga